Сагҳо яке аз вафодортарин ва меҳрубонтарин ҳайвонот ба ҳисоб мераванд. Онҳо муҳаббат ва вобастагии худро ба соҳибашон бо роҳҳои гуногун нишон медиҳанд. Вақте ки соҳиби саг ба хона бармегардад, саг бо шодӣ ва шавқ аз ӯ пешвоз мегирад, думашро ҷунбонда, атрофаш мечархад ва ҳатто садо мебарорад.